Winndude CV, arannde fuu a winndan hoore maaɗa, innde maa e adereesu maa e sirkil eskoler maa. E janndeeji maa, kañum err annde ko jogii ɗaa e golle. E golleeji ɗi ngaɗaa e ɓettaade e kañum eko njiɗɗaa fijooji muuɗum. Jonkaa huunde fu ko naayii e banngal bawɗe maaɗa, kulle kollooje ɓure maaɗa.